والله مو برياضي ومو بموسيقار. انا افضل يكون مثل ما أنا دكتورة أو شي عالم في حدا بيأثر بالعالم بأثر بالكون تأثير ايجابي. الرياضيين والفنانين والموسيقاريين والمدري شو هادول؟ مو بال- بالشغلات اللي تأ- تأثير ايجابي بصراحة بوجهة نظري إنه أني وايد بحب يكون إلي بصمة بالتاريخ.